<hesitation> ushauri wane uli naokatika maisha yane fumapanonafu ngi ndoo ana bwana wane, winza wanshe pakuntesa paka visho mpaka wapata mauti yamumola bi mdogo, <noise> ushauri napa sikulu mzazi wane unuwambile baba na mama kwamaba vionse nafu kavumilie kulu bwana ukavumilie hata bwana wafo ansila na sita nashaa na mamaa baba wafo na bwana wanuafo mama unkaushauli kwamba vumilie <noise> ngendele kulele familia iyoo ilinakoene bdaee achaya ndo mbele ati mama atumbese atulezile kukusumbuka maisha baba anu msilile ushauri kapelwa na babaa <noise> na mamaa yana akapeni ushauli kuijamii yenu nzinguluike. <noise> Ana nene mkayasahauri kwamba mwalola vino babinoato shanu chilimwaachepa kovinachilia achepa ya mwansilile ya kusoma fomu silii iiyamala naowenga <noise> na kusoma no nkaya ninjitinakumbuka maisha nokwiishi <noise> yani nama kwe bdaee niche mwaishi maisha ya kwe yako si kutamani cha mutu anganikuombi kazi nkuyaki yakiliamo nimungi nayo ni swala la mtulie mwaombi kazi niungu tusimu. <noise>